الكلاب يحتاجون تمرينات يومية عشان يحافظون على صحتهم ويكونون سعيدين. بالنسبة للكلاب الصغيرة، أو اللي عندهم طاقة كبيرة يحتاجون حوالي ساعة إلى ساعة ونصف من التمرين يوميًا. أما الكلاب الأكبر، <noise> أو الهادية شوي، ممكن يكتفون بي من ثلاثين لخمسة وأربعين دقيقة. التمرين يشمل مشي، اللعب، أو حتى الجري في الحديقة، لازم تتأكد إن الكلب يحصل على تمرين كافي.